Fermentatsiya oziq-ovqat va ichimliklarning ta'mi, tuzilishi va saqlash muddatiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Jarayon davomida bakteriyalar va zamburug'lar shakarlarni kislotaga, gazga yoki spirtga aylantirib, mahsulotning mazasini boyitadi, masalan, yogurt va pishloq achchiqroq ta'm oladi.